أول وظيفة عندي كانت سيئة جداً صراحة. فأني أول ما تخرجت من الجامعة اشتغلت في هادي - في هادا تطبيق، حق النساوين انهم يحجزون مواعيد ليهم في صالونات وجدي. ويعني يحجزون مثلاً حفاف وشعر وهالأشياء. لكن الرئيسة كانت مجنونة وكانت وظيفة جداً جداً سيئة وأني للحين ذكرياتي السيئة ما أقدر اتركها.